Mëdayaba naxwi'in juedatun wa'atap nëchok nëbya ayowëp nëkuenda'adëp jadun jë dun wi'iditëp në ko'o jadun këxpanëyjpë neij ka'a jata'ap jadun dayaba naxwi'in në ko'o jadun këxpanëyjpë mjata'ap t'sedyëbam jedun o këxka'ap, moka'am jedun, a yë në ko'o jadun kuenta wi'iditëp jue jedun o'oy dun mjugyadanyë yajxo'on dun myajnëkxänyë myaj yo'oyanë në ko'o jadun ma du oywe'en në kuentë dun wi'iditëp ma jedun dun ma jedun xa'ajën ti'i najyë dun du'mpë. <noise>